Oltin rang menga boylik, muvaffaqiyat va hashamat bilan bog'liq. Bu rang ko'pincha qadriyat va hurmatni ifodalaydi, shuning uchun u ko'plab bayramlarda va muhim tadbirlarda ishlatiladi.